Eh l‘Egittu ë bellissimu, l’Egittu ë plot me cammelli, dromedari, <hesitation> ë diserti, le piramidi çë jan una delle meraviglie del mondo, <hesitation> një vend te ku leu la civiltà midhema jo? U Tigri, l’Eufrate, gjithë këto shurbise, i studhjarjëm te skolla kur ishëm fumijë.